<hesitation> ini masalah istilahnye ini ya ya dalam ya ini kurung yang kite tangkep masale keluarga, atau menjelang kite menjelang kite apa <hesitation> menempuh apa kehidupan baru gitu, ya istilahnye mungkin jodoh kite nyari jodoh. <hesitation> kalau kite sendiri nih, kite ni <hesitation> nikah umur dua puluh delapan tahun nih, kalau misalnye bini kite yang lewat nih, yang udah lewat au deh lewat mane istilahnye ya sekitar umur dua enem atau dua lima kali ye, kita nggak <laughs> ngak begitu merhatiin tu kalau umurnye, <noise> nah dari kecilnye ni kite istilahnye kan <hesitation> dari sekolah maksudnye dari keluar SD nih kite kan menjelang ke smp. Nah dari SMP itu istilahnye tu. Kite mang kalau dideketin perempuan takut, istilahnye temen-temen sekolah, misalnye ya kalau ibaratnye misalnye eh <hesitation> gue suka ame lu nih, nah kite kagak nanggapin tuh kita nggak mau ih nggak seriusin, pokoknye kite ngindar dah. Nah <noise> istilahnye sekolah kite khan mungkin bisanye SMP ye, sekolah kite itu istilahnye sekolah termasuk sekolah favorit di daerah tebet, <hesitation> SMP negeri 73 tepatnye dl awalnye di pspt tu namanye dekat lapangan bola, nah dari situ katenye mau di rehap, kite disuruh pindah dulu ke slamet riyadi, nah di slamet riyadi tuh kite daftarnye kita di tebet sekolahnye kita di slamet riyadi, nanti kalau seumpama yang di istilahnye sekolah di tebet ni udeh jadi baru kite balik lagi nih. Nah <noise> di slamet riyadi kite cuman ngranepin sekolah setahun lah, waktu itu kite kelas kite inget klas satu enem. Jadi paginye SD siangnye smp, masuk siang dulu tu kite klas satu kana kan kalau pagi dipake ama anak SD mungkin, disewa ape gimane gedungnye tu buat SMP kite sekolah disitu, yang di tebet lagi dibangun. Nah <noise> waktu itu kalau buat transportasinye ya kite pake emang udah banyak temen pake sepeda, sepeda ah kite pengen dong, istilahnye kan lumayan istilahnye slamet riyadi ke bukit duri, bukit durinye eh istilahnye bukan bukit duri puteran bukit duri ini maksudnye alamat masih eh ya maksudnye masih alamat lama itu jalan kampung melayu barat, paling ujung tu nama apa tu alamatnye kampung melayu barat yang letaknye dibarat berarti kan paling ujung. Nah <noise> kita minta beliin nih sepeda me <noise> nyak kite, kagak dibeli beliin nggak taunye nih ponakan kite dibeliin ama abang ipar, ame bapaknye nih ame abang ipar kite nih ponakan kite ponakan kite, dibeliin waktu itu lagi jamannye sepeda bmx iye kita inget sepeda bmx, lagi ngetrennye deh tu lagi ngetop-ngetopnye tu bmx taun lapan tunggu lapan, lapan empat ye lapan empat dibeliin deh tu ponakan kite, nah ponakan kite kagak make <laughs> kenape alesannye die ga mau make tuh, kite pake buat sekolah tuh, wuh gagah banget kite pake sepeda bmx baru warnanye kalau ngak salah kuning, iye warnanye kuning. Nah kalau sekolah tiap pagi ti eh tiap pagi tiap siang ini kite berangkat ni wah komplit deh tu asesorisnye yang depan belakang tu ada istilahnye dulu kayak. Mata kucing dipanggilnye, ade yang warnanye merah ade yang kuning, waktu tu kuning eh merah kuning ye, e depan belakang pokoknye inilah dikasih tu satu-satu, warnanye nggak ini deh yang kuning belakang apa didepan kite udah nggak inget deh. Nah kita pake deh tu, baru dua hari kita pake sekolah mata kucingnye ada yang ngembat, ya allah. Yah udeh dah biarin mata kucing aje nti laporan deh ame abang ipar kita kan kagak enak yang punya ponakan kite, kite yang ngilangin, maksudnye ngilangin mata kucing. Nah dari situ <noise> kite nggak enak kan kalau die make terus istilahnye pake sepedanye ni ponakan kite, <noise> kite ngrengek deh ame nyak kite, nyak beliin sepeda nape buat sekolah, udeh pake aje yang ada kagak enak, emang berape sih harga sepeda waktu tu lagi murah banget itu kite au ade ape tuh <hesitation> nyak kite nanyain mang tu berape sih sepedah, sepeda bekas. Bekas ah kebetulan tuh ada temen mau jual tu nyak, lu tanyain lu tanyain dulu tuh die mau jual berape, iye udeh ntar. Tanyain kite tanyain tu malem tu kalau nggak salah abis isya, nyak kita pulang deh abis nanyain kite pulang bilang ame nyak kite, nyak peda tu jadi dijual dibeli nggak, ye berape, katenye sih tujuh belas ribu, tujuh belas ribu nggak dapet sepuluh ribu, lah sepeda jaman taun lapan empat tujuh belas ribu, tu e ya sepeda bukan baru second, tapi bukan be ek kayak semacem sepeda mini gitu, nah kagak dapet nyak nih kalau nggak caya ngomong aje ma yang jualnye, kite panggil deh temen kite nih orangnye ni lu mau berape jual lu mau berape jual tu sepedah, yeh tujuh belas ribu nyak, ga dapet sepuluh, ya kagak nyak ini aje kite baru benerin ininye nih pedalnye. Minyak aje nih kita jual tujuh belas rebu yang laen mah kita jual dua lima. ma belas, lima belas harganya kite udeh itung tu segitu kalau nggak mau ye kite nawarin yang laen nih kate temen kite, ya udeh nih langsung dibeliin nih juga tu malem minyak kite tu sepedah, alhamdulillah kite bilang. Ya udeh besok-besoknye kite sekolah pake sepeda kite sendiri, <noise> nah kala tahun lapan empat kite kelas satu, tahun lapan lapan empat, lapan lima berarti kan kite klas dua, nah dari kelas dua itu lapan lima ama ko lapan enem kite <laughs> kagak naek setaun, kenape kite nglawan guru bukan pake omongan kite nglawan tu guru, kite sambit ame pengapus tu guru duluan yang nyambit, kite bales sambit <hesitation> gara-garanye emang kite juga emang kalau ini pasti kite yang salah orang kite juga mulut ite comel, tuh ye maap-maap ye maap aje tu guru matematika. Kalau nggak salah namanye pak muksan kalau nggak salah <laughs> iye masih inget pak muksan, die ngajar matematikah. Kite kalau matematika kan wah udah angkat tangan deh, gablek udeh nggak gablek udeh. Kite istilahnye nggak merhatiin pelajarannye die, kite disambit deh tu ame penghapus masih papan bor item ame kapur putih tu, disambit kite ame istilahnye penghapus itu, kitenya nyambit ah die nanya, kamu merhatiin nggak, merhatiin pak, cuman jawaban kite pelan, bawa kesini apa penghapusnye nah sebelum tu penghapus kite nganterin nih yang dia terbang sendiri tuh penghapus kite sambit balik tu bapak wuh kite pak mus langsung guru matematik nah dari situ pelajaran matematika kite <laughs> merah kagak ada yang biru tuh, dua merah kite yang satu ye pelajaran ini, sama juga kayak gitu, kite nglawan ame guru pspb kalau salah itu yang satunye cuman kalau pspb kite rata-rata emang ngak. Pelajaran die tu bolos, nggak ngerjain apa yang ditugasin, itu matematik ama pspb tu, nggak naek kite. Tadinye ki kite kelas enem naik kelas dua, dua lima nah dari dua lima ini mau kelas tiga kite kan nggak naek, <noise> ah pindah deh tu kelas dua ape ke tebet cuman setahun kite di apa samatra di itu, nah <noise> dari slamet riyadi eh iye dari pindahan dari slamet rid raidi eh slamet riadi itu pindah ke tebet kite dapet tadinye kan apa <hesitation> satu enem, dua lima eh nah klas tiganye kite di tebetnye klas tiga dua, tga satu, tiga dua sampe tiga sembilan. Ah kebetulan istilahnye <noise> di tiga satu itu ada istilahnye anak artis disitu, bukannya eh sekarang jadi artis cuman die nggak istilahnye nggak begitu ngetop lah cuman suaminye aje tuh pemain drum kalau nggak salah, eh si adeknye almarhumah itu ape. Marisa haq tuh, shahnaz haq kue kalau nggak salah kite sekelas sekelas, si shahnaz kelas tiga satu kite kelas tiga dua tiap hari khan kite istilahnye ie karna deket istilahnye kelasnye, tiap hari deh kite becanda ame die, nggak die yang ke kelas kite nggak kite yang ke kelas die, abis dah kalau orang dulu kan maen kata-kataan kata-kataan bapak, iye <laughs> <hesitation> alen lu alen, kan bapaknya alen dibalikin lagi oe abdullah abdullah bapak kite mang abdullah, eh nggak usah ribut kate <laughs> temen kite, lu berdua sama-sama ah yang satu abdullah yang satu alen, ya bener juga <laughs> ya udeh nah jelang istilahnye kite istilahnye lulus dari situ, <noise> kite <noise> tadinye kite ngajuin istilahnye ama orang tua kite nih sampai ka se SMA lah minimal, tapi orang tua kite udah ngangkat tangan maksudnya angkat tangan tuh udah nggak kuat dibiayanye, karna babe kite cuman dagang, ya dagang kan kadang sepi kadang rame nggak bisa di. Di samain sama rang kerja, kalau orang kerja <hesitation> contohya empat ya empat kalau istilahnye orang dagang <hesitation> sekarang empat besok belum tentu empat, bisa tiga, bisa dua, bisa satu, ye paling top lima. Nah itu <noise> lulus sekolah SMP kite tahun kie nggak nerusin tu ke sma, e nggak ada biayanye lapan tujuh kalau nggak salah, lapan tujuh ke lapan lapan nih kite nongkrong bae aja dah ma temen-temen, lapan sembilannye <noise> kite kerja bukan kerja deh itungannye kali ye, kite istilahnye ya kalau kayak sekarang nih body guardlah, pengawal, kite pengawal ade tuh anak artis juga tuh, namanye kalau dulu mungkin istilahnye ngetop die, namanye nada faza soraya anaknye dari asri eh ini ivo nila krisna nah, yang paling ngetop di keluarganye itu ya itu astri ivo. Die masih tinggal di sana deket rumah kite satu rt ma kie tu, tapi si yang kite tinggalin ni ya bukannya kerja dah, kite tinggalin die kerjae ini nye di ini <noise> rumahnye disini nih di rasamala ini depan saharjo situ, <noise> nah kite jarang pulang tuh kite istilahnye pagi kita kerja ngawal die nih, kalau ibaratnye sekarang ni body guard, kite ngawal die nih nganter ke sekolahan nih sekolahannye di assyafiiyah <noise> sekolah di assyafiiyah kite tungguin deh tu, dari kite nganter <noise> ampe pulang, pokoknye lu le kate nyokapnye nih apa mamahnye lu tungguin le. Tungguin jangan sampe ni anak bolos lagi, ternyata sebelum kita masuk ni anak sering bolos, melalui pager belakang die loncat, ni yang kite kawal dulu tu kite jadi body guardnye die, dan juga waktu itu belum ada istilahnye kite nggak. Nggak ada inian itungan gaji nggak, cuman yang penting kite dapet tidur, makan, ye ngrokok itu aje, penting itu udeh cukup deh. Buat istilahnye kite pengalaman juga nih awal kite istilahnye keluar dah, istilahnye dari sekolah ini bukannye keluar ye udah tamat SMP tapi kalau buat kesononye kite belum. Ke SMA nye gitu ke nah dari istilahnye kite ngawal itu banyak emang ini anak bangornye bukan maen nih, istilahnye emang si kalau bangor istilahnye buat berantem si kagak, bangor ma cewek die sape aje dipacarin ame die, yang penting satu emang die nggak ini, orangnye keren. kalau ya kalau sekarang ni kayak ini nih kayak si al anaknye si ape ahmad dani tuh, kayak die tuh ape muke-mukenye, muke play boy, <hesitation> dapet nggak ama putus dapet nggak lama putus udeh git begitu aje tu anak ininye apa, die pernah punya cewek. Orang harmoni namanye kite masih inget deh tuh, die model ni ni cewek model istilahnye sampul. Namanye rini andita kalau nggak salah <laughs> kite masih inget, wah orangnye cakep banget dah. Nah <noise> ni anak ni namanye ni yang kite kawal ini namanye ninu, nah si ninu ini <noise> kalau istilahnye die udeh morotin tu cewek misalnye yah <hesitation> dan lain-lainnya dah nggak usah disebutin, dia udah dangsung didepak aje tu cewek dah, ye pernah ni <hesitation> si rininye yang namanye rini ini nih sendiri nih die <noise> ye pernah khan kite jemput nih ke rumahnye daerah harmoni, le lu jemput cewek gue sono, ye jemput mah jemput yang penting ongkos, takut amat iye gua ongkosin, ya udeh sini. Ya udeh, kite awalnye nggak tahu deh tu, kite selidikin selidikin ketemu tu rumahnye nggak taunye nih, istilahnye perawakannye ni anak tampangnye. Orang kaya banget, kite juga nih ni cewek orang kaya, nggak taunye rumahnye dipinggir kereta daerah harmoni tu. Nah beda banget ngeliat penampilannye bocah si rini ama ini nih, nggak taunye die istilahnye kebalikannye nih si rini yang morotin si ninu. Na ya mungkin yah singkat <noise> ceritanye mah udah, udah putus deh tu ama si rini ini. Na kite masih deh kerja disitu ampe ampe die lulus sekolah ni si ninu, pa emang dari penampilan istilahnya orangnya ada ape lagi die <noise> ya ininya stylenya tu ada juga, ininye pakaiannye, sepatunye, pokoknye apapun yang die minta ame mak ame mamahnye nih pasti diturutin tu anak, kalau bapaknye si ninu ini orang de apa orang grup band. Kalau nggak salah grup bandnye audensi band, itu ye sekitar sepuluh tahun <hesitation> yang lalu tu masih ada, sekarang sih udah nggak ada tu grupnye tuh. <hesitation> die suka ada di acara tv. Acara tv lah ngebawain ini lagu-lagu kenangan kalau nggak salah die, <noise> singkat ceritanye nih istilahnye kite.